Abaana ba- bamarumi bangye naba nyokoromi bangye nyine nki- nyine nkikumi, bamwe baryahamashomero, nitu nitukunda kutaayaayirana, nimbaboona obwire bwingi, eego.